بہٕ وَنہٕ أکِس ناہموار سپر ہیرو سٕنٛدِس مُتعلِق اکھ دٔلیٖل یُس مدد کرنٕچ کوٗشش کران چھُ مگر مسلہٕ پٲدٕ کران چھُ۔ ناو چھُ عامر، ییٚلہِ سُہ کٲنٛسہِ ہُنٛد مدتھ یژھان چھُ، مگر بدقٕسمتی سۭتۍ چھُ یہِ مُخٲلِف گژھان۔ اَکہِ دۄہ چُھ اَسہِ فُٹ بال میچ، عامیرَن ووٚن اَسہِ، اَز زیٖنِو أسۍ میچ، مگر سُہ گوٚو شۄنٛگِتھ تہٕ أسۍ ہوٗر میچ۔